Ɗuum ɗum fu kugal go dun huwata. igga mi soda ɗum sada ko mi sodata saddum mi wonna shede ma.